अगर हम साउत अफरिका जाओंगा, तो हम कही थे। साउत अफरिका में घर्मी बहुत होईज, तो हम जड़ाक अशो कपड़ा लेओंगा, जेका हम घर्मी नहीं होईज। जैसे कि मारी धोती लेओंगा, नहीं हमारे कुर्तोली लेओंगा। तो उका पेनुंगा हम, तो मेरे घर मावना भी होईज। तो एक इस्प्रेय भी रखी लेओंगा। कोई-कोई मार ना आवह, तो उसका मुपट छीते देओंगा। तो कही छे, उमका लूटी नहीं सका। अशो-अशो करूँगा भाई, कही छे।